بعد عشرسنوات أتمنى إنى أكون ناجحة بشغلى، <hesitation> أطفالى يكونوا بأحسن حال، كل اللى بحبهم يكونوا محاوطنى، مااا أفتقد أى شخص أحبه يارب، <hesitation> أكون وصلت لاحلامى أكون راضى عن حالى، أكون قريبة من ربى، <hesitation> مأبى أكون شخصية مزعجة، أو شخصية مو ناجحة أبداً.